بش نبدل الومبة تع الضو شوف نجيب كش سلوم ونطلع للومبة لقديمة نحيها نحطها في الأرض غير بلعقل بش ما تتكسرش ديرلي ديقا ونجيب الجديدة ونعاود ندورها لفوقة <hesitation> فالبلافون ونهبط نشعل الضو عندي الضو والحمد لله